एक नई भाषा सिखोनाक आमुक सबसे आगे तो एक गुरजी छै। और तब तेतू भाषा जो आमे सिख ले तेतुके व्याकरण से पद्धि शुरू करने।